امم كنت بصراحة راح أختار ليوناردو دافنشي لأنه مو بس فنان عظيم لكن كان عالم ومخترع وعنده نظرة مبتكرة لكل شيء من الفن والعلوم. كان يحب يدمج المعرفة في كل مجالات الحياة. وأعتقد أن الحديث معه راح يكون مليان أفكار ومعلمومات مثيرة خصوصا عن كيفية دمج الفن والعلم في الحياة اليومية. كنت أتمنى أتعلم منه كيف كان يتخيل المستقبل؟